Një llambë prodhon dritë duke kaluar rrymë elektrike përmes një fije, e cila nxehet derisa të emetojë dritë të dukshme. Mbulimi prej xhami mbyll fijet dhe i mbron ato nga oksidimi i shkaktuar nga ajri.